खाणों त माइक्रोवेव म पाकोंणा ले सबसे पैली हम माइक्रोवेव म जू बर्तन इस्तेमाल वंदु वेमा हम अपरू खाणों डाला वेगा बाद वेमा हम पाणी नमक और मसाला डाला फिर वेगू ढकन लगे के हम वे बर्तन त माइक्रोवेव म डाला द्वि से पाँच मिनट तक पकोणा ले छवाड दयोला वेगा बाद हम वे त भेर निकाला और देख ला की हमा जू खाणों ची ऊ पक्की ची की नी पक्की।